Hawlu lesdi mai pewol on. pewol buri dudugo ha lesdi mai, guldum kam Sam dudai. bedo nana beldum hawlu mai masin. lesdi mai be Wala rema ngam soinde ndiyam do wati audi Wala fuda Sam.